Düverta ël pannolino, pìa ël bebé, lu cuge sël pannolino ch'a i vada sü ën poch vizin a la schin-a e pöi lu tire sü prima da davanti, pöi tire sü la part si dui fianch ëndua a ie due cite lenghe ch'a s'ëncolu e ti apiciche e al e bele fait